ما فى ذكرى معينة أحكى فيها، لكن كل مرحلة الطفولة حجتى كانت الحمد لله طفولة هادئة، وسعيدة وكانت سوية، كل طلباتى كانت مجابة، الف حمد وشكر إلك يارب، <hesitation> ما أنحرمت من شى، <hesitation> نشات بأسرة مرة سوية، ف- ما عندى ذكرى معينة.